Eritsirika abana rika basaghisaya, ibyabathangisania okwa malhwere awangabya inakabahamba omwa bulere bwabo nge ebi ngo obuserwa, ebitheghe nawandi malhwere.

Abakulhu baswire mwamahanu thuka thukabigha kwamaghanu ngawakera erigha ngakuthwangikalha omwa kyihughu kyino thunawithe obuholho

Muli omwisi munene muli nesya ngwangwa ne byalya erithendyera ndeke

Thukakolesaya esisuka ebi panga nemihamba omubulime bwethu

Byamabiri leka abandu ibabya baghatha na bandi ibabya bibi ibabulha ekyerirya kundi bwa bakabulha esente esyerighulako ebyerirya

Abandi nibasuburi bakasubura ibathunga esente, abandi ni balimi bakalima ibaghulya ebyalya byabo ibathunga eshente esente, nabandi basomire bakathunga omusara erilhwa omwa gavumenti.

Bakalima nabandi ibasubura nabandi ibatsumba ibakola nobuyonjo omwamaka

Tukakanaya nabo ndeke thwabaha obuwatikya neribaha obulengakania obwabangakolesya Erika omwabitsibo ebyabangabya ibakalhabamo.

Bamabirileka ababuthi ibathasomesya abana babo bamabirileka na bandi bana ibabya bibi bakarondekania esyasente

Thutholere ithwabya ithunawithe esyosimu esikikiriraya eyintaneti imuthwathoka

Yikasorokeraya abandu bahaghuma iyababwira ebyabatholere ibakolha kandi iyaleka abandu ibasighalha ibane banywani omwa madini.

Thukanywa amaghetse awahuhire ithwalirako amero nemigatti thwamathoka erighulhayo

Abandi bakabulha obweghesibwa nahabangighira emibere emihyaka ngeyo kyekyangaleka ibalemwa erihikibwako

Thukakolesaya esya todoba, ithwakolesya esya tara nesya kando omwa malhambo ethu.

Sikaleka Ibaminyerera heritsukira kandi ibakolha kutsibu kundi ibwa bakabya ibalyasiyibweka neryo isyabawathika erikulhakulhana neribana ebyerirya nerisomesya abana

Batholere enahamba abathendekwa aboosi enabatheka hawuma Kandi enabaha esyosevisese esyongenengene enalhingiriranya omwamikolera nomwamisomeserya

Bamabirisomesya abandu ndeke okwa level eye erikenga edini, keghe yamabirileka amalhwa inakeha omwa malhambo ahabwe edini .

Byamabirileka abandu ibasighala ibanakwamire ebikafwayo omwokihugho kyabo byamabirileka abandu ibabya ibanimwowa okwamakuru ebindu ngabikaghenda bithi

Wutholere iwakania nayo eribyaho omwa buholho kandi iwamukolha mwa munyoni wawu.

Ngathungire esya mbene, esya ngoko, ne syambuno.

Sikeghesaya abandu okwa myambalire, kutsibutsibu isyathanga abakali eryambalha esya mbali, nerimbalha obukyimba obukuhi bukuhi.

Kyikaleka iwaminyerera ngawimene wuthi kandi ikyakuwathikya emiyirindire.

Bikaleka abana ibathoka eriminya ebyabya bikabyaho kera kandi iryabawathikya erikolha ndeke bakalhusirirya okwa byabyaho kera.

Thutholere ithwakole ibithongole ebyabana balere ebikeghesaya abana bokwamitse eyiwene kandi ethwabwira ababuthi babo eribasomesya omundu kwatholere inayihamba nerisikya abandi

Thutholere ithwayirinda okwa obukoni obwa akabonde ngerikolesya emipira, nerikolesya abandu abana pimisibirwe isiba lhwere

Mubwaleka esyasuburu sinene syamahwahu kundi iba musyalhemwa eribya isyanganaghulya ebindu byabu kundi iba ebindu byosi mubyakyingibwa

Abana balere bakasatha omupira abandi ibigha eshonyimbo nabandi ibigha eriyikolera

Bakabulha obuwathikya, ibabulha eriyikolera emibiri eyiwene kandi ibasumbuwa ahabweribya bakabathetha.

Bikaleka iwayithangisania okwa malhwere ngo we sukali epuresya ne syalisazi iwa sighalha ighu nawithe obuyingo obuwene ndeke